Ny fomba fiasan'ny imprimante ndreka an, izy io an avy anaty, misy ifandraisany amin'ny ordinateura, misy soratra ataonao anaty ordinateura, de alefanao amin'ny imprimante iny an, de avoakan'ny imprimanty amin'ny taratasy de zegny raha voasoratra anao ary no mivoaka akato na couleur io na noir et blanc.